Ny biby dia manana fihetsem-po kara olo jiaby, satria misy fotoana ny biby izy koa fa asa ataoko hoe asa zare mivorivory ndrekindreky mba itanà zare falifaly! amle zava-misy, asa ohatra hoe: amiazana hanina zare, itanà zare fa hoe misy fihetsem-po zany, itanà zare fallifay miaraka amin'ny namana, miarka mihinana.